म्येरा मनपसंदो खाणों त पहाड़ो चि। पहाड़ो बणयूं चौंसू, भट्वणि, चुड़खणि, लाल भात, हरी भुज्जि, जरा ग्वोरू घ्यूं यो थाली मां दी द्यावा अहा मजा जंद। येका अलावा ज्वो पहाड़े भुज्जि छिन। लौंकि चि, ग्वोदड़ि चि, कद्दू चि, हरी भुज्जि चि यी मेते भौत पसंद छिन। अर सबसे ज्यादा पसंद चि मेते झंग्वरे खीर। खाणो खाण का बाद झंग्वरे खीर खे द्यावा, आनंद ए जंग।